पहला का टाइम देखियो आंडो जो घर-घर आंडो बिना ही मी मेल खात है। आज का टाइम देखा तो हर दोजा तबर्र गलला एक स्क्रीन टच मोबाइल है बिका माध्यमं बू दोजा ना बू भेजनोचहवे बू मेल का माध्यम ऊ भेज सका है। और ककरू कम्म कर बू मेल ऑफिसर ना भेज देवा और बिना कम्म हो जवा। बिना बता देवा की बिना कित्रो कित्रो कम्म करनो है और कत्ता कत्ता जावनो है और बी मेल ना आसानी ऊ देखना आराम ऊ कम्म कर लेवा।